Grecia jaevi opaete yaikua, roikua amogue kua kireiko historialmente kua tetaguasu je Grecia va, jokogui opaete vae <hesitation> arakua iyareta ueva jukurei hasta kua moemnto yaikua, Grecia ko jae mopeti tetaguasu <hesitation> opaete oyekua <hesitation> kua yarakuakua katu va reta jare jokope mbaejate mbae hasta ahurita yaiko vaera jae jokua jokogui ouvartea, eri yaikuavi kireiko jae reta ome mopeti adelanto tuisague arkuape.